Pues ni rxal nú ru puert cun ndyei ni rsob ru’gy’a este tiop, chon chonu th cad lad, fuerz esque queity nany xal ni, tchi rquitz nú ni lad lan ra- langy tchi tiop, tchon rzarenu ndyai gi th cwe, tchiru rackan rxal ni tchiru, hasta gyckanánu ni tchiru rackan rxal ru xpuert nú.